Kéed, ìbá, itá, ìnáng ìtìón ìtiókéed, itiábá, ìtaìtá, ùsúkkéed dwóp, duólókéed, duɗóibã duólóitá, duóló-ináng duóló-itión, duòló-itiókéed, duòló-itiábá duolo-ìtìátá, duòló-ùsùkkéed, èlíp, elíp-mékéed, èlíp-méibá, elíp-mé-ìtá, elíp-me-inang, elíp-me-ìtión, elíp-me-itiokéed, elip-me-itiàbá, elíp-me-itíatá, elip-me-usukkeed, elíp-me-duop, elip-mé-duólókéed, elíp-mé-duólóiba, elip-mé-duólóità, elip-mé-duólóinàng, elip-mé-duólóitión, elip-mé-duólóitiokéed, elip-mé-duólóitiàbà, elip-mé-duólóitiáitá, elip-me-duólóúsúkkéed, abáa, abáa-mé-kéed, abáa-mé-ìbá, abáa-mé-ìtà, abáa-mé-ìnáng, abáa-me-ìtíón, abáa-mé-itiokéed, abáa-mé-itià'bá, abáa-mé-itiaita, abáa-mé-ùsùakeed, abáa-mé-duóp, abáa-mé-duólokeed, abáa-mé-duólóibá, abáa-mé-duólóitá, abáa-mé-duólóináng, abáa-mé-duólóitión, abáa-mé-duólóitiókéed, abáa-mé-duólóitiaba, abáa-mé-duólóitiaitá, abáa-mé-duólóúsúkkéed, abáa-mé-duóp